Lu rèspiru sutta l’acqua havi un pocu di tempu ca nun lu sperimentu, però lu pozzu pruvari ora e cronomitrari quantu tempu pozzu stari senza rispirari. Crìu ca sugnu capaci di trattinirlu pi tri minuti, ma senza fari troppu sforzu, picchì s'accuminciu a muvìrimi o a fari sforzi vari, lu corpu accumincia a aviri chiù bisognu d’aria e accussì nun si po chiù trattiniri.